ciao no t'ò mai visto da ste bande eh e ti comme ti te ciammi? Ma t'ê amigo de quarchedun che conoscio? Chi t'à invitou? Ah ma semmo amixi da tanto tempo mi e lê eh? Ah ò capio chi t'ê o me n'à parlou